දුක් විඳීමෙන් තොරව සතුට ළඟා කර ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ටිකක් ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක්. මොකද <hesitation> අපේ ජීවිතේ <hesitation> අපිට හැම දවසකම දුක <hesitation> සතුට දෙකම <hesitation> මාරුවෙන් මාරුවට අත්විඳින්න ලැබෙනවා. ඉතින් <hesitation> අපි <hesitation> කොච්චර කැමති වුණත් <hesitation> සතුටම විතරක් අත් විඳින්න <hesitation> අපිට <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට දුක හිතෙන <hesitation> කාරණා <hesitation> අපේ ජීවිතේ සිද්ද වෙනවා. ඉතින් <hesitation> අපිට පුළුවන් නම් <hesitation> මේ දුක දැනෙන අවස්ථා වලදීත් <hesitation> මේක තමයි යථාර්ථය <hesitation> මේක තමයි ලෝක ස්වභාවය කියලා තේරුම් අරගෙන <hesitation> ඒ දුක ඇතුලේ අපිට ඉගෙන ගන්න දේට <hesitation> තියෙන අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ ඉගෙන ගෙන ඉස්සරහට යන්න <hesitation> ඇත්තටම ඒ තුළත් අපිට සතුට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> අපි නිතරම තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි <hesitation> අපි මොකක් හරි සතුටක් විඳිනවා නම් <hesitation> ඒකත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම දුක කියන එකත් අපේ ජීවිතයට එනවා කියන එක. අපි ජීවිතේ සාර්ථකත්වය කියලා ළඟා කර ගන්න හැම දෙයක් ඇතුළෙමත් <hesitation> අපි ගොඩක් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. අවසාන ප්‍රතිඵලය ගොඩක් සතුටු එකක් වුණත් <hesitation> ඒක ළඟා කරගන්න <hesitation> ඇත්තටම අපිට පීඩාකාරී අත්දැකීම් තුළ ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනව.